Anjara asa ny tsindry mandry zen̈y fandraisan̈a fan̈apaha-kevitry, matetiky bôka an-ten̈a koa fa andray fan̈apaha-kevitry amin̈y alin̈y in̈y misaintsain̈y de karà misy tsindry mandry hafa zen̈y amin-ten̈a hoe: ko-koa manana karà ty zah zao vokatranany in̈y oe de efa azon-ten̈a tsindry mandry tsialohaloha zen̈y tsialohaloha zen̈y vokatra in̈y.